<hesitation> Sakafo vita agnatin'ny cinq minute zany voalohany atody, atody kapohiny de avarigny de mividy môfo de atao agnaty môfo, <hesitation> afaka koa paty, satrià paty eo amy trois minute eo efa masaka raha ôhatra ka <hesitation> mafimafy ny môtro andrahoana azy.